ترى أنا مو جدًا ممتازة، بس أعتقد، بس يعني كذا نجيب التيشيرت نفرده، وناخذ المكوى، وخلاص يعني نمشي عليه كذا، نمشي ونضغط عليه، وطبعًا نضبط يعني الحرارة لين تكون مضبوطة يعني بس.